Pano soler mom kay awará dí uniw ndáh ngëëmburu ngëloŋ cí ngonko káaţ kuraŋ. Ngankáaţ bá kuraŋ anga cëkën pano soler mom, búpurir pëëviwër uwar ndáh <hesitation> ngëlamp kátáb dël. Uloŋ sáh apurir uyëlan pëënţíj ufërigo pëëkonjëlir mëlik ná ngëlas. Pano soler duko ká náfá leengi. <hesitation> wokoo purir kasarëgir portable ngí, pënten utele, ŋal ngëë orëdinatër mëmpurir mëënţíj uwël këësarësir uwël káleempëna wël. Pano soler ajá uţënk bañaan mak.